खाने की जू कुछ सामान्य एलर्जी मा हूंदन वेक लक्षण जू सांस लीण मा दिक्कत हूंदी पित मुख मा खुजली और सूजन हूंदी तभी नाक बैण हूदू अस्थमा जन हूदू कभी त चक्कर आणू जन भी हवेग्या जाःदू त ई कुछ एलर्जी कारण हूंदन।